Puēsñuú ne dɨvɨ kɨtɨ ūú iō tɨ́ ne puesā ne kaxeꞌe i kuenta kadadɨvɨ kādá kudiu ni tɨ́ ne ñangayuú ko tɨ ñaꞌa vií tɨ ne puesi kueꞌen tɨ ne kāda kueꞌe u kɨtɨ né pusniña ñaꞌgáyuú kō tɨ xꞌun kuxi ūn ne iō tɨ́ ne kādá dɨvɨ kɨ̄ꞌɨn ñu kɨni kuéꞌe i káitɨ ne kāꞌan i ni tɨ́ne ikantixin tɨ́ neꞌi ñaꞌa dukún nutɨ cꞌu dɨvɨ xúꞌun ku an ne pueso i aɨnténi ūun ntáini tɨ́ ne kāꞌan i ni tɨ́ ntei kueꞌen tā̄ dɨ patún ū neé dɨvɨ pues nchīni ñu dɨvɨ tɨ́ káꞌan dɨvɨ chukutɨ neꞌiventisɨ ti kadɨvɨ kɨtɨ xúꞌun jan ne kana chukútɨneꞌinageé tɨ kādá kaxi tɨ.